لتغليف الهدايا طريقة رائعة لإظهار الاهتمام والتقدير، أول خطوة اختيار ورق التغليف بعناية، تحضير الأدوات اللي نغلف بيها وضع الهدية على الورق، وثم قص الورق وطي الجوانب على الهدية ثم طي الحواف ثم إضافة الشريط أو الرباط الزخرفي، والتأكد من اللمسات النهائية اللي تعطي الشكل الرائع.